Yotoq mebellari, kreslo, to'shak, oshxona mebellari, stol, stul, kreslo, divan, kiyim shkafi, komot, ish stoli, ish stuli, teflon, yostiq, burchak stoli, sahna mebellari, chiqish kreslosi, piknik stoli.